að ræða bergmál nýjustu kvikmynd Rúnars Rúnarssonar hingað er komin Heiða Jóhannsdóttir vertu velkomin komdu sæll Rúnar á að baki tvær kvikmyndir í fullri lengd eldfjall og Þresti hann vakti fyrst athygli fyrir stuttmyndina síðasta bæinn sem var tilnefnd til óskarsverðalauna á sínum tíma í bergmáli má

búinn að sameina þessi tvö

þetta er áttatíu mínútna kvikmynd sem samanstendur af fimmtíu og átta stuttum en sjálfstæðum sögum já einmitt það má kannski segja

að hann sé algjörlega

að brjóta upp þær aðferðir sem hann hingað til notað en er auðvitað að vinna með ákveðin form en hann í raun festir sig ekki í neinu þeirra það er að segja það má kannski líta á þetta sem

við safn af stuttmyndum maður hefur séð svoleiðis kvikmyndir maður

og maður hefur líka séð myndir sem eru nokkurs konar sagnasveigur þar sem sögur

engin í forgrunni fléttast saman

alveg nýja nálgun hér ekki síst með því hvernig hann vinnur áfram sögurnar og það er í raun aldrei tenging það er aldrei horfið aftur til sögupersóna sem hafa komið fyrir fyrr í myndinni þær virðast nokkuð handahófskenndar þessar sögur og eiga fátt sameiginlegt nema að þær gerast á aðventunni á Íslandi en það sem er kannski einkennandi fyrir þær er að þótt þær séu svona snarpar og samt sem áður sem maður getur lesið á milli línanna einmitt það má segja að það er

það sem tekst svo ótrúlega vel í þessari kvikmynd að Rúnar er í raun að vinna með

mjög markvisst og þá þá þætti

sem eru ekki bundnir við hina hefðbundnu klassísku þrískiptu

og sjónræna þætti og hvernig þeir sem slíkir kalla jafn mikið á athygli okkar eins og löng

frásagnarframvinda sem tengist tilteknum persónum

ýmist það eru stuttar sögur sem

fólks en segja okkur ótrúlega margt til dæmis er atriðið þar sem er verið að brenna niður gamlan bæ já gamalt félagsheimili já einmitt við sjáum bónda sem sem talar um það að þarna hafi allir dansað í gamla daga en nú sé þetta farið og svo er nýi eigandinn sem er barnabarn konunnar sem átti þetta og hann ætlar að reisa þarna einingahús frá Póllandi og leigja ferðamönnum já og er búinn að reikna þetta allt saman

sem er svona þetta skilningsleysi á verðmætum þessa gamla húss og stöðu

þess í sveitinni þannig að þar strax fáum við þetta þema í raun eru ákveðin þemu sem ganga í gegnum myndina

að segja vangaveltur um hefð og jafnvel einhverja helgi í veruleikanum sem er verið að reyna að nálgast og svo kannski

svona kaldranalegan útreiknaðan

senur sem koma bara beint úr fréttum eins og flóttamenn og hælisleitendur leita kirkjugriða í kirkju algjörlega það má segja að sko það er ekki bara þetta brotakennda form heldur er líka verið að vinna á mörkum á mörkum

eða skáldaðrar frásagnamyndar og

meðal annars eru atriði sem sagt allar fólk er oft í aðstæðum sínum það eru leikarar í sumum atriðum en í öðrum er kannski bara fagfólk til dæmis

mjög táknrænt í lok myndarinnar sem er raunveruleg fæðing á Landspítalanum já það er fleira en aðventan sem sameinar þessar

senur já svo sannarlega aðventan er svona þráður sem leiðir okkur í gegn þetta er svona í tímaröð aðventan síðan gengur hátíðin í garð og áramótin en það er fleira sem er í gangi

það hvað sjónrænir þættir það er

mjög samhæft já myndataka Soffíu Olsson alveg frábær hún er alveg stórkostleg og það eru bara listaverk

tónlist Kjartans Sveinssonar líka ótrúlega flott í myndinni hún er alveg úthugsuð Kjartan Sveinsson er með sérstakt tónverk sem er samið fyrir myndina það er í þessu svona

þegar jeppinn er að fara í gegnum bílaþvottastöðina alveg dásamlega ljóðrænt atriði og þar er stefnt saman hversdagsleika og ákaflega fögru og hátíðlegu verki það strax gefur okkur aðeins tóninn fyrir þemu sem ganga í gegnum það eru svona horft í það má segja að það sé svona miðja og jaðar

verið að velta fyrir sér annars annars vegar hinni borgaralegu miðju jólunum sem við öll þekkjum það sem tengir okkur við jólin það er að messan á Rás eins og svo framvegis og svo hins vegar standa standa höllum fæti í samfélaginu hornin sem er ekki alltaf litið í og svo í raun

átök og skilningsleysi milli kynslóða og samfélagshópa sem ganga í gegnum myndina

þetta er svona tregafull ljúfsár ofboðslega falleg mynd

mjög flott í grunninn en það eru svona kannski sum atriðin ekki jafn vel heppnuð og önnur en þegar maður skoðar hana sem heild þá er hún mikið listaverk bæði hvernig litir

ganga í gegnum alla myndina hvernig unnið er með

flott mynd mjög áhugavert að sjá svona eitthvað nýtt og fersk frá Rúnari Rúnarssyni

kærlega fyrir komuna Heiða Jóhanssdóttir það má lesa nánar um það sem Heiða hefur um þessa mynda að segja á ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld verið þið sæl